हाँ पेंगुइन के भी एक प्रकार को पक्षी मानो चाहिए। कहे कि उनके पक्षियों के सभी प्रकार की विशेषताय होत हैं हाला वे उड़ने में सक्षम नहीं होत आए। जैसे पेंगुइन अपने शरीर पर पंख रखत हैं। जो पक्षियों के प्रमुख बनावट हैं और उनके पास चोच भी होत हैं। जो एक पक्षी की विशेषता होत हैं वे अंडे भी देते हैं और अपने बच्चों की देखभाल भी करत हैं। जो पक्षियों का विशेष व्यवहार होत हैं। पेंगुइन को पक्षी का वर्ग मानो जात हैं। पेंगुइन फेफड़ों से सांस लेत हैं जो सभी पक्षियों में पाओ जात हैं।